Binesin ininenii ak hamtu uf dagaa aki inamaa ,inenii hin feel laa akum inaman ak hamtu uf dago inin ak hamtu uf dagaa bines inin dib yede yani man yedenii akii inaman danlan akumsun danlanaa hoinin gamad akum inamaa gammadaa dubatan inin wonkuli yani akum emotion ak inama hinqabaa duguma.